ओवन एक मशीन होली जैं म खाना पकाणु और गरम करणु होलु। यो अंदर स गर्मी पैदा करदु और खाना चारु कात स गरम होलु। <noise> रोटी, केक और पिज्जा बनाण म मदद करदु।